पक्षी अपने घोंसले बडी मेहनत और चतुराई के साथ बनावत है। हर प्रजाति अपनी आवश्यकता और प्रायावरण के अनुसार घोंसला बनातो है। घोंसला केवल अण्डन को सुरक्षित राखन के लिए ही नहीं बल्कि नवजात चूजन को पोषण और संरक्षण देयो के लिए बनायो जावत है। अब हम समझते है कि पक्षी अपना घोंसला क्यूं बनामत है। और एह महत्वपूर्ण है। पक्षी सबसे पहले घोंसला बनाये खातिर सुरक्षित स्थान चुंतें है। जहां शिकारी ना पहुच सके। जैसे पेड़ की ऊंचाई, ऊंची डालियां, झाड़ियों के बीच, मिट्टी की दीवारें, पानी के पास। पक्षी घोंसले बनावे खातिर उचित सामग्री जैसे तिनके, पत्ते, घास मिट्टी फेस, पंख और यहाँ तक कि इंसानी फेंकी चीजें का कपड़ों का उपयोग करते है। हर प्रजाति अपने जरुरत के अनुसार सामग्री चुनते है। पक्षी अपनी चोंच और पंजे से घोंसले बनावे में माहिर होत है।